Ni bé ke nga nej si aráj sun nej chuhua 'ngo rahiaj nej, nihia min man ka'i riñan koo lí 'hiaj nej 'ngo koo lí riñan kara' ta min kwenta cha nej nuta nej, kwenta cha nej 'ngo taku min koo riñan kara' ta, ni ba a'ngo koo si min koo hiej ataj nej kwenta cha nej 'ngo kantu nej, kwenta cha nej 'ngo nakinj nej nej 'ngo rasun maan a'nín nej chuhuaj si koo hiej ta ni koo mmanj min ni taj si aka ra'a nej 'hia, kwenta ta niñanj nej koo lí hiej ta ni nej a'ngo koo toj kwenta cha nej toj 'ngo chuj, toj kwenta cha nej toj 'ngo rosi toj ta min a'ngo nej koo lí, ni ba ta ba toj nej ara nej un cha kwenta cha nej a'nínj nej nej 'ngo siran' ruhuaj, ni ara nej chá nej kwenta si kunukua ni ba 'ngo si-koo nej koo a'bi hia'aj ataj nej, bé hiej min akoj sí man ni 'na' 'ngo hiej lí kwenta tuchukuáj nej chuhuaj ni abi nne hia'aj man, bé ta min nej rasun aráj sun nej ba 'ngo si-kuchara nej nej, ba 'ngo si ku'naj si-tenedor nej nej 'hiaj nej kwenta cha nej nga 'ngo rasun, bé nej si min tenedor ataj nej, ta bé ta min cha nej nga 'ngo nuta, cha nej nga 'ngo sopa ataj nej, ni ba 'ngo si min kuchara tikíj nej cha nej rune nej. Kwenta hiaj ba kan' ke takinj nej ni tukuachin nej kin ta riñanj ni namin sa'aj ni 'hiaj nej 'ngo cha ni uta nej riñan chio ba hio'ó ta, aríj nej toj na'anj riñanj kwenta ka'be kachí chá nej, ataj nej ta min 'hiaj nej ta ba ta ba tisun 'ngo 'ngo rasun ta 'hiaj nej, bé ta min 'hiaj ngwii chana chuhua chiñánj únj na ñan ba chuhua tukua nej 'hiaj nej nihia, ba ninanj 'ngo tukuá nej 'hiaj nej nihia, ba ninanj 'ngo tukuá nej atoj nej, sani be' 'hiaj nej nihia ta mán taran' nej rasun lí ta 'hiaj nej, ni ta ba ta ba tisun 'ngo 'ngoj 'hiaj nej bé ta min 'hiaj nej chuhua chiñán únj nan. Cha nej tanej kamin 'ngo rasun ba taaj nne nej ro'min 'ngo kantu nej, cha nej bé nej rasun ta min mán chuhua riñan man ngwii 'hiaj nej nihia, ni ta ba ta ba 'ngo 'ngo tuchej aráj sun nej 'ngo 'ngo nne ri' ka'i riñan koo lí ta, ni nej sij basu nej nej si-tasa nej aráj sun nej tasa ta aráj sun nej hia koo nej 'ngo kakwej nej, 'ngo too nej ni ñaan ni tasa ta ni nnun chaki kwenta si kaka raa nej, chuhua ta min a'nín nej ba taaj ngwii aráj sun ke nej si min basu lí hiej ni lí ta si nitaj si achin kachi' lí ta, ni si min basu ataj nej koo nej 'ngo nne tsi nej koo nej 'ngo nne nej, bé kwenta ta min aráj suj nej 'ngo basu lí ta ba ta ba 'ngo 'ngo si rasun ko'ngoj, aráj sun nej ta ba ta ba tisun ko'ngoj 'hiaj nej bé ta min 'hiaj nej chuhua rabe' 'hiaj nej nihia, ba ni 'ngo chio aráj sun nej 'ngo chio kaga' ataj nej kwenta ta'man nej cha ni hio na'man cha, ni kwenta baj nej ata nej ba 'ngo chio si min chio hio'ó ataj nej, ni chio ta ni chira' ñunj sisi nukuaj taninj nej man ni chira' ñunj, sani bé ta min kwenta baj nej ni ba 'ngo sito nej kwenta ki'hiaj nej cha riñanj ni ba 'ngo si rutaj nej nej.